द गोव्र्म्न् न एक्न्म्क् देव्ल्प्म्न् निसेउ बुन्ग्नु तन्ग्प्ल, क्प्न्ग् र्क्स्म्नि रोल् तये, <hesitation> द्जेरे गोव्र्म्न् त्से सलैब, द गोव्र्म्न् न एक्न्म्क् र्बेदि देव्ल्प् क्ल्प् नन्ग्न्, द्जे ज्न्ग् ज्न्ग्नि मन् त्इप्र, बो जन्ग्नि तन्ग् न तने हये। द तन्ग् न तने तने तक् अये, द द्जेरे लम फ्र्क् ज्न्ग्नि अह म जन तब, लम फ्र्क् प्न्ग् अव तये लम ज्न्ग्नि मन् त्इप्र तन्ग् ल प्ल क्ल्प् न कोस्तु त्सये। अर लम मु जन्ग् जएब, इत्न्ग् कोम्पनि प्र्बति द्ज्ब् रह मु नन्गुअ, द लम मु त्से मु जन्ग् जएब बहेर् न्प्र मन् त्इप्न बेओ कोम्पनि क्सुलि फज्न्, बेओ कोम्पनि क्सुलि ब ज्न्ग्नि मन् त्इप्र सक्रि म्न्न्, द सक्रि म्न्न् ब तये ज्न्ग् रन्ग् अर् त्इन अग्न्, ज्न्ग्नि नन्ग् नप्र्क् बे रन्ग् ज्न्ग् स्कुन्ग्न अग्न्, दो ज्न्ग्नि एक्न्म्क् प्र्बति बिद्न देव्लोप् त्से, अर् त्न्ग् बिद्न प्न्ग्न तनेअव् त्न्ग् तय्ब् मु जन्ग् जएब।